Tsara dia tsara ny mivezivezy alavitra. Amin'izay mahita zava-baovao, mahita tanàna vaovao, mahita kolotsaina vaovao an, sy fomba vaovao. Mampivelatra ny saina izany an ary manampy hahatakatra ny fomba fiaina sy fomba fisainan'ny olona isan-karazany an maneran-tany.